Ñaaki huutorto giye mun ko ngam haɓtaade. So tawi a tooñii ɗi, ko konɗoon giyon kon ƴukkata e neɗɗo. Ɗum woni fiɗannde ñaaku.